Ia e, zen̈y bàka raha ten̈a ny ara-dalàn̈a resaka resaka fiarôvan̈a firenena ndreky vahoaka zen̈y. Ten̈a ny tokony arahan̈a maso zen̈y raha jiàby. Arahan̈a maso zen̈y firenena io ao. Arahan̈a maso zen̈y olo mivezivezy aminany io ao. Arahan̈a maso zen̈y raha jiàby misy ndreky mandalo.